السعاده الشخصيه و المساهمه في المجتمع هوما هدفان مهمين برشا لكن في رايي السعاده الشخصيه تبدا مالداخل، إذا كنت فرحان و مستقر نفسيا تقدر تكون قادر أكثر على مساعدة الناس لوخرين و المساهمه بشكل إيجابي في المجتمع يعني لازم توازن بين لثنين أنا هاكا نحس، يعني إذا هتميت بنفسك بشكل جيد تقدر تعطي للناس أكثر من حولك.